Atrof muhitni tabiat va ekologiya bilan bog'layman uni asrash kerak va kelajak avlodlar uchun saqlash muhim hisoblanadi bu eng kerakli omillardan biri.